Nayanzo kumoromira mangana na masoma. Masomo gana yanza nende vana ve iskulu. vadzie muskulu vave na masomo marahi. vadzi muskulu nivakasoma primary. Vakovita vadzie mu secondary. vature musecondary vadzie mu university. vakatura university viirane vidze vakave dzi gasi, vakava dzi gasi vidzi vakonye viki. vivuli vavo vindu. vakanyola dzisendi hidzo. vidze vakonyane hango, vanyoroka vindu vakuli dzii mirimi vakuleko vindi <hesitation> biashara vakuleko maduma, vatage kumilimi ndio ndayanza kuromira kandi ndayanza kuromira kandi siasa. siasa kwayanza volenya vulindi. vulindi. vulindi. vulindi vwe kivara cha kenya kwenyaa vurindi vurahi vurindi vwenevo na ndio vandu uasingira vurindi vakuherekeze vurahi, vakurombire mihinzi mirahi. vadzia <hesitation> vivara vindi vidze veke <hesitation> vivara vindi viromba vidzi navyo mukenya homu ndi vidzo ve vokubangire vurahi vakatura kukenaga ndio. vidze varore eeh, vandu vetu vwo, vwakurega inyuma <hesitation> kurasingira kuri varindi kuravakonya ndi Valala, valala vana, vana valala vavura induvo, vavula <hesitation> school fees kenyakaa ku vainda vanene varava kusingira varande vidze vakukonye, varombe dzi bursary varombe dzi haramb <hesitation> dzi haramb <hesitation> dzizo haramb <hesitation> dzizo dzikonye vana avo ndi dziakakonya vana, vave nivanyoli dzsendi dzya kudzia muskuru dzivakonye, aah vandu va community vandu va hango ve lidala vava ne dzi shida kandi. Vidzo vakonye, varete miradi kuri cha cooperative vaunganisho vandu, vava vavasominye, sha vandu vaenya kutuga tsingoko kuri vatugi dzi ng'ombe varete dzisendi dzivakonye eeh dzirombe lidala live lihahi. Chigiraa vahe, vakuvichi dzi ndove dzye imbire, kwenyaa mundu asingire vivala, vindu kuri vyenevyo ndio, kenyakaa mundu asingire vivala, vindu kuri vyenevyo ndio kenyakaa av <hesitation> mundu murahi wakumanya vandu varinda arinda vandu vara. Kenyakaa vandu vara va vataidike vanda hava kenyakaa vanyore dzisendi, vave ne dzing’ombe vagaveko vandu dzing’ombe vavura dzing’ombe dzya dairy, vidzo vatugi dzing’ombe vave ne dzi vavuva vakuri, dzingoko vove, vatege vahe vandu dzingoko vatugi, dzingoko, dzingoko dzienedzo vidze vakulidze mavozo kuri vanyore dzisendi. Varombe miradi chakureta dzisendi amadzi kuli barabara ndi varombe <hesitation> barabara. Ebarabara ya kuvitidza eeh vandu vurahi, vandu vadzia vavina maduma kavo, vatakwama mumulimi dave, vave na mambere vasire mu dairy vatakwama mumbarabara dave. Haya vadzie vambake dzi sivitari. Ozi sivitari dzikonye community, vandu varwa varwarwa dzisivitari dzive dzi himbi dzikonye vandu himbi, vande avo vadzie musivitari, varwahe vadzie musivitari vurahi vatibwe vurahi varetemo dzinyasi ndio kwenya ku dzya kuramiraka vindu kuri vyenevyo, vuongozi vwetu kuri varogori. Sha kwenya varogori vave, vakakwa <hesitation> nafasi olindi vandu kenyakaa olinde vandu munzira indahi onzira vandu, omanye vandu <hesitation> vandu vange ava vave ne shida ki. Vandu ava vave ne inzara? Kama nenzara vave nenzara, enzara yeneyo kurakikora ndi fwi. Otage ovaretre maduma komusaada, vadzi vatage embegu coorparative ivakonye ofungil <hesitation> vikundi, vikundi vyenevyo viraa ovafungul <hesitation> ovole vandu ve vebonge mu dzi group kuli maendeleo ka va mama ne tsi group dzya vasakuru avavole, ohenze vandu va bodaboda ovarombe dzi group dzyavo widzo ovikemo dzisendi. Novichimo kari nova ukori kuli coorparative, ovikemo dzsendi. Kama dzilefu mia mbiri vatange kuguranga dzsendi. Hizo ndya viranya nivagola <hesitation> gasi yavo. Mi dzispend <hesitation> faida inyorekaa. yavagana vene, kama ni dzingombe ovike mu groupd indara dzingombe dziviri engombe zeneza ndio zirete. zirete zirete zindi nowitana nokava kira mundu natura awene ne kimoli ne kimoli. dzivulana ne kimoli, okonye community, community yakava indahi kumanya sasa mundu wa kwasira imberi yenya ovua, ovuongozi kwama <hesitation> nafasi yakukonya ndi akuretra dzingombe akumbakir <hesitation> eeh esivitari akunibakie eskuru akukonye vana vadzie muskuru. vana vasome vurahi, vavura <hesitation> school feesavakonyi au avandu varware avakonyi, esivitari aretemo dzinurse. vuongozi. Vwene nivwo vwakenyana vuhe vundi va kunyi kurora kunyera kuromira kuvwenovo ndi kumanye <hesitation> maendereo ka community kuri vandu va hango ka vandu veridara. kunyora muongozi kuri mweneo ndo navurahi kukonya vandu vetu. vandu vetu vave na amani. vandu vagende nivave na amani. varete security light vandu vadzie musokoni kuli avakali vakirimo ndi varakuua dzisendi. vombage vibanda. vakulidzi dzinguza. vakulidzi vindi ki, iri dzivakonye. dzisendi hizo dzikavonyo ku maisha gava gave mangu. pana maisha gave madinyu dave. Mwahi muongozi murahi okuromba vandu vovo vanyoro vindu.